هذا السؤال عميق بس اعتقد انه استطيع التأكد من خلال التجارب الحسية اذا لمست شي او سمعت صوت او شميت ريحة هالاشياء تعطيني شعور بالواقع كمان التفكير المنطقي يساعدني افرج بين الحجيجة و الخيال لكن احيانا تصير اشياء ما تجدر تفسرها وهذا يخليني أشك